Kudi kanina tí kaniti té uj kachi inina chí kitanrú pl a nikandu dikanandiún tí, <hesitation> ka dedazar na tí ni kana tí ní, keti kiti kan diú, te cilandro kichi ni kin ke ajo ke ñii ke todo no ke né ala boca. <laughs>